Rí nu̱ne̱ májánxo̱ꞌ ikháanꞌ rá. <hesitation> nagoo nu̱xíꞌñáxo̱ꞌ yatsi̱i̱ a̱ga, <noise> yatsi̱i̱ a̱ga i̱wa̱á májáan ithan xa̱bo̱, májań máꞌ i̱ya̱á mangaa̱nxo̱ꞌ. N <hesitation> uu rí phú i̱mbrúthun, i̱mbrúthun ndasko̱ꞌ, komída̱ rí na̱gu̱ma mújúun jma̱á ne̱. <hesitation> xí thane̱ májáan meda yatso̱, o natandáwa̱á ne̱ ño̱o̱ natrigu ne̱ i̱fui̱í nago̱ꞌ. Ndasko̱ꞌ ilhaa <hesitation> natso ne̱. Óra̱ rí nune̱ mújúún xa̱bo̱ yatso̱ rí na̱ꞌkha̱ janíí rí nitango̱jo̱o̱ rá. <hesitation> nangámii xa̱bo̱ nandi eꞌne ne̱, <noise> na̱goo máꞌ najmaa ne̱ mangaa, najmamáxo̱ꞌ ne mangaa rí naphóxo̱ꞌ. Pero tsíjmaxo̱ꞌ guíñaxo̱ꞌ xó najmaxo̱ꞌ yatsi̱i̱ a̱ga. Rí <hesitation> yatso̱ rí janíí rá, <hesitation> ra̱rándasko̱ꞌ mújúun, xuwi xí nathane májáan ne̱, tsiñatoꞌoo mújúun xuwi. Jamí mangaa phú nadíngaa, na̱díngaa mi̱ndaꞌkho ne̱ ná nathane̱ májáanꞌ. I̱ndo̱ó rí nathane̱ májáanꞌ xndúu xtíla̱ a̱ꞌkhue̱n rí nagoo nathane májáan ne̱ yatso̱ rí janíí, n <hesitation> uu rí <hesitation> tséyoo mújúun ma̱ne̱ rí yatsi̱i̱ a̱ga. Óra̱ xí, <hesitation> xí nathane̱ májáanꞌ iꞌwá komida̱ rí i̱mbrúthun rá, na̱ka̱ ga̱jma̱á yatso̱, rí yatsi̱i̱ a̱ga rá. I̱wa̱á ndasko̱ꞌ ikhaa ne̱ nagájnuu inuu, inuu rí nathane̱ májáanꞌ rí ikhaa xkuaꞌnii. Kajngó xí nu̱ne̱ májánxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ, rí guꞌwáá rá, najmaxo̱ꞌ i̱wa̱á rí yatsi̱i̱ a̱ga, xí nda̱a̱ ne̱ rá, a̱ꞌkhue̱n rí najmaxo̱ꞌ rí yatso̱ rí na̱ꞌkha̱ janíí. <hesitation> xí mbrúthun, ríga̱ komída̱ rí mbruthun na̱ka̱ ga̱jma̱á jmína̱aꞌ i̱ndo̱ó má yatsi̱i̱ a̱ga nafriya̱ꞌ jma̱á rá. Tséne̱ máján máꞌ xo̱ꞌ ne̱. N <hesitation> uu rí tsíxnáa̱ ne̱ ga̱jma̱á rí nitango̱jo̱o̱, ene̱ xa̱bo̱ janíí.